भजायेको प्रकार, संथोवपाची परिस्थिती, हाताळपाची पद्धत अशा वेगवेगळ्या घटकांचेर आदरून असता। पायले पाणां अशिल्लिं पाचवी भाजी। लाटयुस पाच ते सात दिस थंड जागेयर म्हालयार फ्रिजरांत उरता। पालका परत पाच ते सात दिस फ्रीजरांत बारी उरता। उपरांत ब्रोकोली हे पाच ते सात दिस बरेम उरू येता। फुलकाबी परत पाच ते सात दिस मेरेन बरो उरता। जालेयर काबी तीन ते पाचा दिस बारी उरता। मुर्लां भाजीपालो जातुन गाजरा हे तीन वा दोन आठवडें बरे उरता दवडारतात। उपरांत बीट दोन ते तीन आठवडें जालेयर आनी बटाटा।